نخلّط الـ الفلان بالما و ونخليه <hesitation> يجمد. و مبعد من يجمد، نجيبه و نزيدله الكريم شونتييي و نخلّطها <hesitation> مليح مليح. و على حساب الـ الدوق لي راني باغاته نخيّر الفلان و مبعد نديرها في الـ <hesitation> الفريجيدان تجمد.